Jozka ken ken ken battinnane <hesitation> kandy galag eli, narra entani engir kedeka awallog kedekal soocha, talog ken batta battie namei, jozalhindiga etara gembi logon sabnamie manogon ken batta batta nadifa awolo dafi toak oseida kinamie. <noise> Man nesfi man man battikgka adem gagireka alag eli, inannae tar joska ken nanne qutaai.